Kua̱ kúsín kúsin tsíkjetsjiean xi anne̱, kua̱ sá ku̱nia tsú mi̱e̱ xi kjúátsiene kua̱ nga sa jngu na̱andí mijíéa̱n ku̱i̱xoo̱n ngu chjándine kua̱, ngua̱ tsú mi̱e̱ne̱ nga titjún kátíexkunne̱, a̱ma, a̱ma benchí, a̱maa̱ bateya chikín, a̱maa̱ bakjan chíkín amaa̱, amaa̱, amaa̱ xa ikie xi chjándibáne̱ kua̱ tsú mi̱e̱ne̱ nga, nga ikie kua̱ ngaa̱ ku̱i̱xoo̱nne̱ ike tu̱úku̱a̱n ku̱i̱xoo̱n tu̱úku̱a̱n ikee tsémee jchajátaa̱ nchajúa̱n jgira̱ne̱ ngaa̱, nga kie maa̱ xá maa̱ ku̱a̱ane sá xi aa̱n sa xi ike ngu chjádíanée̱ mijíea̱ ku̱i̱xoo̱n na̱andinée̱ ngaa̱ a maa̱ fayá ni̱ñu̱ a maa̱ ikee, benda ike ngu komida̱, a maa̱ ikee a maniá banie náxti, a maniá tsitje, a mania ike baneyá ike tsajmí, a mania a̱ndé tsitsjíe niya a maniá batechá ama, ngua̱ ngatsi kioo-ne̱ ikie, <hesitation> titjún ikie mijíéa̱n ikie sku̱i̱e̱, sku̱i̱e̱xkune̱ ike a maa̱ ngatsi xabáne̱ kua̱ tu̱úku̱a̱n ikie sku̱i̱e̱jín kju̱a̱ien ikie ni̱a xi chjándibáne̱ ngaa̱, nga ike chan ku̱a̱tjián ni̱xti ku̱a̱tjian kua̱ Kua̱ nga tu̱ tjinní nga, nga ike ku̱a̱nra̱ xá sá ku̱ni xi na̱andibáne̱ sa maa̱ xa ku̱a̱techa ku̱an kju̱a̱ya ni̱ñu̱ ku̱a̱n ku̱e̱ndá ngatsine̱ nga ku̱a̱sin íke a mania banie náxti a mania ngátsi ngua̱ nga tu̱ tjiinní nga ku̱a̱sín, ku̱a̱sin máne̱ sá ku̱ni ya jngu bixanne̱ ngua̱ nga, nga ikie chá kachjúbeníéa̱ yajunanée̱ a̱ kui kju̱a̱ ikie tetsúni mi̱e̱ne̱ a maa̱ xá titjúnkjúá kátayaxkuji̱n tsú mi̱e̱ne̱ kua̱ kie a maa̱ ̱ fayá ni̱ñu̱ a maa̱ tsú mi̱e̱ne̱ sá majía̱ne̱ kí bixanjín tsú mi̱e̱ne̱ kua̱ kui kju̱a̱ ikie kua̱ ku̱a̱sín tsjikjétsjiean xi anne̱ nga a̱ ku̱a̱, ndá kuetsúba̱ne̱ sa kjini nga maa̱ xá ngajóne̱ xi chju̱nbá ni̱a xi xi̱nba̱ sá, sá maa̱ xanée̱ kua̱ kju̱a̱ndá tsi̱e̱ni ngajóne̱ nga titjún sku̱i̱e̱xkun xínkjinée̱ a sín xa xí xi̱n ku̱ a sín xa xí chju̱unné ku̱a̱sin íke ku̱a̱sin tsíkjétsjiean xi anne̱ kua̱, kua̱ ike nga tu̱úku̱a̱n kju̱a̱ienjín sku̱i̱e̱ nga jó ni̱ ngu ku̱ ni̱ xi gu sku̱i̱éjín kju̱a̱'ien ngu ku̱a̱tjián ni̱xti ku̱a̱tjian kíte̱ tsíyaí sku̱i̱e̱ kju̱a̱'ien a̱ta nga maa̱ xá.